<hesitation> Yɛhwɛ kwane ahodoɔ a yɛfa so nua aduane a beberee wɔ hɔ a ɛsiane sɛ esi gya so kyɛre no nti, ɛbi wɔ hɔ a yɛbɛwie no na ɛmu ahoɔden no nyinaa kɔ. Nti yɛ hwɛ nnuane no bi wɔ hɔ, ɛne kwane a yɛfa so yɛ a, yɛbɛbɔ N'ahoɔden ho bane a, yɛnna no nsi gya so nkyɛre pii nti yɛbɛtumi de nneɛma kakra a steam steam ho na yɛde aayɛ. Bio nso yɛɛyɛ aduane bi te sɛ kontomire nkwane a yɛnoa kontomire n kwawu nsusuaa ne mako no wie a, ne nsuo no a yɛde bɛnoa no, wohwie gu a ɛfisɛ <hesitation> ahoɔden no bi firi nkontommire no mu gyina nsuo no mu, nti sɛ wo hwie gu pɛ, waahwie ahoɔden no nyinaa aato aagu. Nti yɛbɛtumi de saa nsuo noaa aayɛ nkwane no sɛ ɛbɛyɛ a ahoɔden no bi nnwura na bio yɛbɛhwɛ sɛ aduane no yɛde si gya so a, yɛmma no nkyɛre pii, ɛkyerɛ pii a ne mu ahoɔden no nyinaa ɛɛtu kɔ, mma no nkyɛre pii sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya mu ahoɔden no, nti ɔno ne kwane a yɛbɛfa so aanoa aduane a yɛbɛhwɛ sɛ n'ahoɔden no ɛso ɛnte.